Ia, Kôfa mikoran̈a fitokisan̈a izen̈y izen̈y aminakà efa tsy olo jiàby edy mendrika itokisan̈a edy e! Tsy olo jiàby. Avy eo <hesitation> tsy raha jiàby mandalo koa de mety itokisan̈a olo fa arakaraka zay arakaraka.